﻿Tëta guasu kenia, kenia jae mopeti africanovi, jokope yaikuañomaiko jaereta <hesitation> oajaeteye jokope araku ndipo, jaema jerta oime jaereta ipirae, jare oimevi jaereta kiraiko, oyapo yasoropai yandeya tumpapeva, jaema jokoropi oime jukuareta yaesa, erei <hesitation> oimeko aipo jeta jaereta ikirei mbae mbae oesauka, ani oesauka kerupiva, se mbaeti aesa, erei yaikua paveñoko jae jokua mopeti pais africano